والله حيواني الأليف المفضل هو الكلب، أحب الكلاب لأنه وفية وحبوبة، ودائما تحسسك بالأمان وتكون جنبك مهما صار الوضع. الكلب <hesitation> بعد يكون رفيق ممتاز للتمارين والطلعات، ويحب يلعب ويونس، غير كدا عندهم ذكاء وقدرة يتعلموا الأوامر بسرعة، تقدر تد- تدربهم بشكل سهل وبس- وبسرعة.